डिजिटल कैमरा एक तरह के उपकरण छे। यानी के एकरा से हम सब फोटो खींच। सके जाय छे आऊर बढ़िया बढ़िया पल। होखे जेकरा के सम्हाल के रखल जाय। छे ई एक तरह के उपकरण आय छे। जो बैटरी पर काम करे छे ई बस। फोटो खींचे के काम करे जाई छे।